Ny voankazo maromaro heky, ôhatra hoe finesy, manga, peso, ledisy, <hesitation> konokono, mokonazy, zay zany ny azoko tanisaina eto fa marobe izy.